أسوء حظ آخويا أنا في حياتي شوف، أيا كنت نمشي وحد الخطره كنت نمشي كيما هاكا، ونلقى لقيت واحد الكرة، راح نضربو قد قد ونلقى فوسطو الحجر، كسرت من ايدي، معامن تكسرت من تكسرت من رجلي عاد، تكسرت من رجلي، ومن بعد نمشي هاك، ونلقى سيف جاي في الطريق هاكا نهزو، ونقابل واحد يضرب واحد هاكا ونهزو نشدو من الجهه اللي ملهيه تحشيت ايدي، من بعد زدت نضربهم دبوس منا لهيه لهون، أيا من بعد فرات، رجعت كلش الكل كبرو رجعو عادي.